Irlandee en njiɗi ñeeñal e bamal e jimi en. <hesitation> Ɗun nii jonkaa finaa tawaa maɓɓe. So wanaa ɗun, neɗɗo meeɗaayi yettaade ɗeeɗon nokuuji. Ɗun nii waawi haalde hen. So a wii <hesitation> a hokkan hen sifo ko ɓuri ɗum....